രുദ്ദ് നുമ്ബര് ഏന്നഗ ലിഫേ ഓദു അന്ജി ബലന്ചേ ഉപോദു,। ദുഅലിത്യ് ഉപോദു പര്ത്നേര്ശിപ് ഉപോദു ഏന്നദ അര്ഥ। അപുന്ദു ജഗത് ഇദു പൂരല നുമ്ബര് ദലേക് കോദേപോപിനി। പോന്ദ ദുഅല് ഉപുന്ദു മിഥു പോപിന ഥിര്ഥു ബരോദേ। ലിഘ്ത്കു ദര്കുപോദേ ഏദ്ദേകു കേത്തുപോദേ ബോല്ദുകു കപുപോദേ। ഏന്ഛന മതു ഇഅദ ജഗത് ഇദു പൂരല രുദ്ദ് ദ ഓന്ദേത്। പോ നദപുന്ദു ബലന്ചേ ആദു വര്യഗു നോന് ഓന്ജി ചോഉന്തേര്। പോഇന്ത് ഉപുന്ദി പൂരല അസ്പേക്തു ദവിന് ഏന്ഛ ബലന്ചേ। മലുപോദു ഓവു സേച്രേത് ലിഫേ ഇദു ബദുകുന മോകോന്ജി। ഓന്ദ രുദ്ദ് ഇന്കു ഓന്ഥ ഇശ്തലഥു ജനി ഏപല സ്ഛൂല്। ഇദു ജസ്ഥി സേചോന്ദ് രന്ക് ഏ വരുന്ദ് ഇഥ സോ ഓന്ജി। മേമോരിഏസ് ഓന്ദു മല്ല ഏന്നഗ ഇഥേ അര്ഥ അപുന്ദു। രുദ്ദ് പോന്ദ ഓന്ഥ ഇമ്പോര്തന്തേ ഓവല വിസോദു ദോഉബ്ലേ। സുപ്പോര്ത് ഇഥേ ന്ദ ഓന്ജി ഏദ്ദ ചോന്ഫിദേന്ചേ ഉപുന്ദു।